<hesitation> jadi ulun tu ada bisi satu tempat wadah makan nang ulun rasa itu tu, ih nyaman banar. Tapi, wih harganya jua selangit ma ai, kaytu nah. Ngaranya tuh paper lunch. Setau ulun inya tu ada di mall pakuwon. Nah biasanya tuh ulun makan disana tu wan kaka ulun pang. Soalnya kaka ulun tu pasti membayari ulun kaytu nah. Mun ulun sorangan lo ulun kadeda, kadeda <laughs> duit menukar. jadi, di situ tuh inya tu bejual kaya, nasi pake daging sapi. Tapi inya pake piring nang panas kaytu nah. jadi inya menggorengnya di, di piringnya itu. Nah, mun di situ tuh ulun ketuju banar, soalnya rasanya tuh kaya apa yo lah? Kaya, sebujurnya kaya nasi goreng ja pang, cuma nasi goreng versi larang kaytu nah. Cuman, kada tahu kenapa ulun tu ketuju banar di situ tuh. Soalnya nya tu ada kaya, saos- saosan tambahannya jua kaytu. Kaya saos lada, saos garam, saos uyah kaytu nah. Nah, abis tu selain itu jua ulun ada ketuju ngarannya marugame udon. Di situ inya bejualan kaya, mie kaytu tapi dari jepang. Di situ tu harganya larang jua pang sebujurnya lah. Paling kaya, tujuh puluh ribuan se- satu buah mie kaytu. Nah di situ ulun ketujunya tu, soalnya kaya, rasanya tuh. Nyaman di ilat ulun kaytu <laughs> nah. Kaya, ada yang rasa kari, ada yang rasa padas. Mun di tempat makan itu tuh ulun ketujunya makan yang padas tu pang. Habis tu di situjua nya ada menambahi kaya, apa yo lah? Kaya tepung besanga kaytu. Habis tu ada jua kaya, kaya apa yo lah? Kaya ayam besanga jua. Di situ tu nyaman pokonya. Tapi, yaitu pang larang. Mun makanannya yang ulun ketuju jua tu sushi. Tapi, sushi tu biasanya sebutingnya larang banar lo. Ada nang sampai lima puluh ribu. Nah tu biasanya ulun, wara menukarnya sebulan sekali ja pang. Soalnya mun setiap hari habis jua duit ulun. Nah, habis tu pinanya itu ja pang makanan larang nang ulun ketujui. Tapi nang paling ulun ketujui tu yang paper lunch tu pang. Tapi wahini ulun sudah jarang banar makan, soalnya duit ulun lagi habis.